Tàìŋ guùŋ è naŋ hàì wati bà wo yèye miɔ̀ŋ naim woò wààŋ kàwì ɓɔ̀i, mìàŋ miŋ fè kɔɔyɛ. Mìŋ naŋ naàŋ kɔ̀ ke saaàŋ jɛ̀wɛ̀, wo yèye miɔ̀ŋ naàŋ kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ kà ɓùi yèo, kà kà ke saaàŋ jɛ̀wɛ̀ kà ɓèmè ke dùòɛ mìŋ hɔwɔ aŋ gbɔuŋ nyàŋ, aŋ gbɔuŋ nyȧŋ mìŋ hɔ̀wɔ̀ nyiìŋ, aŋ gbɔuŋ fòo fòlà, ka nyiŋ ɓɛìŋ hɔ̀wà, aŋ fòo fòlà, wɔŋ taai wɛɛ̀ŋ naàŋ maaŋ naàŋ hɔ̀wɔ̀, àŋ naŋ fòlò ko fùùiŋ àŋ jɛ̀ì fɛɛ̀ mɛ̀ diɛŋ, wɔŋ nyaàŋ miɔ̀ŋ gbiŋ wɔŋ wɔŋ wɔŋ mingè, e fɛɛ̀ mɛ̀ gbiŋ e ɓuwo, yèè maŋ ɓèmè ke dòmàŋ ɓùɛ mìŋ yaà naàŋ kɔɔyɛ, yèè ngȧȧ paŋ mìŋ naŋ ɓèmè ke dòmàŋ ɓùɛ mìŋ yaà naàŋ kɔɔyɛ, mìŋ yaȧ gulie, mìŋ naŋ nɔŋ hàì ko gbɛ̀ɛ̀ ɓùi, yèè mìŋ naŋ dìè koɓè gùùlaà. E sȧngèɛ yàìm naȧŋ nyinie wèè ka kȧ ko ɓùi wèè ka jɔ̀à ko ɓùi, wo dèda miɔ̀ŋ naŋ nɔŋ hnè naim mɛ̀ɛ̀ŋ ko dòmaìŋ, wààŋ diè kììne? Yèè miàŋ kpele yò, wò naim naȧŋ yɛ̀mɛ̀ feìŋ wààŋ kiìŋ naum yɛi nyɛ̀nɛ̀ŋ? Yèè wò naim kùwò kùàŋ wò naim kɔ̀ɔ̀ ko gbììlìi.